غاح أقدم نفسي مثل ويحد يعغف كلشي يعني انسان حكيم حتى اعلمم شغلات بخصوص الطب مثلاً والزراعة و الاختراعات البسيطة .وهم حتى يغشعوني الحكام بهذيك المدينة ويهتمون بي ويقربوني منم ، وهم اساعد الناس بالشي اللي اعغفو